التعليم هو يعتبر نور المجتمع وهو اللي بيبدأ يحول الناس من فقرا لأغنيا التعليم مهم إن هو بينور عقولنا وبيبدأ يخلينا نتعامل مع كل حاجة بشكل علمي وبيبدأ يبعد عننا الأمراض وبيبدأ يبعد عننا الميكروبات والحاجات دي فا لا العلم مهم جدا لمجتمعنا يعني.